kami kak wong musi kak, khususnye kak makanan kami senang nian yang bang mahal yang dak sanggop kami beli ye anu ape namenye tu bangse ikan, ikan sema nah ikan sema tu kan kini la bang solet nutut e nah tu way lemak nian ikan sema ha yang ade di musi kong sema tu, ikan sema tu men dapat ye tu kite masak ape, ape masak tu manis ye tu, daging e manis ikam sema makan e na tu yang sulit kami nontot e kan nah tu senang nian ku, tape solet harge e men ade juge mungkin wong belayar nontot e tu mahal pacak men cak tige ratosan sekilo e anu tu ikan sema tu, nah ikan sema tu dem ha bang solet kini tu, kerne la dak katek lagi ha kan ye tu idop e tu di lobok- lobok nah uwang tu kan, sokor men ye dapat, nah men ye dapat tu kami tu galak ep pacak belike kerne beli doson murah, amen di kota la mahal he tu tontot wong nian ikan sema tu, nah ikan sema tu men dapat yang beso nian. Pacak he tu di buat pekasam, nah care kami buat pekasam tu pacak untuk betahan apebila kami dak tek sayor, nah itu cerito e, jadi kami dak tek sayor nah kami eng buat ik- ikan tu ha dak khusus e ikan sema yang mahal tu, nah itu yang kami sulit dapat tu kan nah tu senang nia, nah men dak tek sema kami tu pacak bae ikan paten tapi bukan piaro ikhh ppaten jak anu jak sungai paten liar nah tu kan nyo pacak di buat pekasam, nah care kami buat pekasam mudah carenye tu pacak bertahan, pacak ikan tu pacak bertahan lame nah contoh e kami e ikan tu dem anu di masok dalam bolo tetak kecik- kecik masok dalam bolo, ha masok dalam bolo da tu pek anu pek geham pek geham nah totop, nah biasonyo kami men notop pake daon pisang kan daon pisang di golong- golong ha totop ha ye hasel tu tula nah itu pacak betahan lame pacak bebolan bolan makanan tu, na itu namun la jadi anu tu ape name tu bekasam tu nah itu paporit nian tu banyak bang mahal he tu men ik he tu mahal karne ikan e, nah tu yang solet akus akutu agam ng anu tu makan ikan sema tapi yang kene. Pekasam e tapi emang solet nuntut e nah tapi kini kan la ade be kan genti e ikan ape name e tu baong, nah ikan baong tu padek dikate e kan tu juge kami tu paporit juge ikan baong tu, nah ikan baong tu juge nah gale- gale sebut ku ikan sema, ikan ape paten, ikan baong ha itu men la jadi musem dian yang la jadi tempuyak wa itu mantap nia, di masak pake tempuyak nah tu tempuyak lame gale tu maksude tempuyak tu la di dian yang la di pendam la lame jadi tempuyak ha tu la lame pacak sebulan due bulan pacak di gune lagi tempuyak tu nah, care masak tempuyak tu ye mudah, konyet, sehai kan ha itu cabe ye tu kan men dak kat, kami tu biasonye dak tek ap jarang dapat cabe abang tu cab- cabe ijau tula, jadi kuah tu bang bang ijao ha tu pacak di ihop, nah tu crite men kami kesenengan kami makan disitu tu, pertamo tu kalu kami kak dak tek gawe ha kami barayo dey nontot tu ha tu kesenangan kami tu kami sanggop nontot dewek laok tu di sungai tu ha kini kan bang solet, men jaman. Anu dulu ao mudah, kini kan wong la pakai sentrom jadi wong payah kami nak nak dapat ikan anu tu paten tu mau ngan sema tu ha, apelagi di se- sentrom kadang- kedang i men di sentrom na anak ikan milu mati pule pantak sentrom tu, jadi kami tu bang sulit nuntut e, ha itu kesenengan kami tu tu makanan tu ha care care e tu kan ku njok tau men kami buat pindang, ha tu lemak pule ikan tu, ikan tu manes masalah e ha man buat pindang tu kan uwang tu bae betotot ngen palak e, wong tu agam ngen palak e, palak e tu banyak sumsum e men ikan paten tu maupun ikan sema tu ha ye tu bang manes, nah tu di buat pindang tu kan, man pindang tu mudah pule sehai, konyet, dem njok gaham dem pacak di hop tu ha kuah tu pacak di hop, nah tambah pule kami tu buat pule kan ade anu e kanti e, kanti makan tadi nasi pindang dah tu kami ade anu e kanti tu buat sambal anu macang, nah sambal macang tu lemak nian sambal macang tu mbek biasonye tu ha di cencang cencang macang tu di makan. Di cencang ye, di olet- kolet ape ye di alus campor ngan cabe na tu ha tambah pule man ade calok kan calok kan bang solet, calok tu kami galak betahu pule calok tu ha calok tu la yang ape name e tu penyedap, kalu di kite tu dak tek yang name e tu ee <hesitation> sasa ha anu penyedap soboh- soboh nyubat yang name kami tu cukup enjok be anu penyedap tu calok. Ha mun calok tu, ha tu temasok penyedap sambal, temasok penyedap sayor ha tu pake anu gale tu pake ee name tu calok tu bahan e, disitu kan ade ase e ha bang manes, ee bang asin, ha he tu kan, ha sampeng tu ye tu ikan yang ku sebut tadi ikan sema tu dak ames kemenangan e, dak tek ames nah makan e itu, makan yang paleng senang ku tu, cuman bang susah nuntut e tu, ye beli juge wang dak katek kadang kan nak barayo dey nontot e ikan sema tu, nah tu yang ku ag yang ku senang tu ehh nontot dewek dapat nah paling pacak makan dewek, men nak beli ha dak te beli kerne tu mahal ikan sema tu men di kota la pacak tige ratos sekilo. Nah itu jadi ha tu yang kesenangan kami ku tu makan yang kesenangan ku nian tu, bang solet tapi kami pacak nontot he tapi lom tentu juge dapat tu kan, kerne ngambek e tu kan di anu di lobok, ha lobok tu kan paleng ee anu sohot lobok tu kan pacak due belas meter dalamnye pacak lime poloh, ha tu di situ te se toboh tu kuat dak nyelam e, nontot e tu kan ha tu kesenangan ku tu, na kesenangan tu kan man beli mahal tapi kami pacak belayar notot ha tu makanan kami tu ha sampeng itu ha care- care pengolahan tu kalu sudem dapat ikan tu kan pacak bun ikan tu bang beso ha pacak di buat anu lagi kan bekasam e. ha itu harge he tu mahal tapi kami pacak notot dewek ha tapi itu jadi kan, kerne kini tu ee wang kak la tau gale men harge tu iw- ikan tu mahal ikan sema tu mahal sema tu jadi wong betotot, ha begadang tekan hi. Soboh, raban tu kan suk soboh nontot ikan tu kan na kan he tu lah ye tu mahal ha sedangkan tu kesenangan, kesenengan kami, kesenangan doson- doson kami makan model tu, nah ha tu apelagi makan tu nasi nye panas, na kami tu kan masak tu dak pakai kompor makai kayu bae, nah makai kayu tu jadi nasi tu angat ha mantak pindang tu, ha tu kami makan tambah pule sambal macang kak tadi, sambal macang kak padek nia jelas sambal macang tu kan ade hi pek anu pule kan he <hesitation> bumbu he tu nambah calok tadi ha calok tu yang kami tu galak nyetak anu naho nyim- nyimpan he tu supaya kami dak susah nontot e kami, ah bumbu- bumbu tu kami tu la se kerne anu kebutuhan bumbu tu kami nyimpan, di simpan di pocok anu garawan tu garawan tu kan anu tungku api tu kan ha disitu dak busuk ha tu pacak di makan, pacak di anu di simpan sampe be bulan- bulan busa anu tu untuk jadi ape name tu <noise> e laok kami kalu dalam keadaan kecelik. Kan biaso kan di doson kak acara pecelek, pecelek tu kan men bangso baso indonesia tu kan anu eh dang susah gale, nah itu letak e kami tu eh menyetak ape membuat ape name tu makanan di taho di pocok galangan tu, apebila kami dak katek laok ha kami ngeleho kan itu, biaso e kami tu ade tamu beso ha kami ngeleho itu, bekasam kami ngeleho e ha itu bekasam kan ikan paten, ikan anu sema, ikan baong ha tu ha tu temasok kami tu pejabat- pejabat la, kadang- kadang tu kami tu kan miaro ayam dewek ha ayam kampong tan ayam anu ayam doson, kadang tu notot ayam bruge, ayam bruge kan di utan kami kan kadang- kadang notot ayam bruge tu kan mudah doson tu kan ha ntok laok, ha tu bereon ntok berape kilo masok utan tu kan dapat ayam bruge tu, ha untok jadi laok ha kadang- kadang men kami an ade wong minat jual, ayam utan, ayam utan tu kan eh banyak disitu tu men galak tu, nah apelagi. Ade jak, jak wong ngleho, jak wong ngleho tu nuntut anu, nontot gijang ape anu binatang gijang ape ape anu ao binatang anu gijang kan ape ruse, nah yang beburu tu nutut ruse nah kadang- kadang kami kak di ajak e ntuk nganti e, nganti e nutut ruse, nanti de ye dapat bagian e nah bagian ne kan dapat, nah tu pacak pule dageng, dageng ruse tu dageng ruse pacak kami anu e di bekasam, mak tapi melalui anu juge ape pee